اذا الطلاب بدأو يفقدو تركيزهم أول حاجة هبدأ اعملها هو اني اغني أنا واحدة صوتي حلو ف هما يبدأو يغنوا معايا كمان ونغني سوا ممكن لمدة عشر دقايق ، ممكن كان الدرس ممل عشان كده هما فقدو تركيزهم ، بعد ال- غناء خلاص وقتها هما هنرجع تاني للحصة وبالعكس هيرجعو لكامل نشاطهم